He antimbi mada sanse, he amada baŧile, a btooti billi ma. We halla, hallo unbaŧile, a gihúri giindi ma, ngi mmegsinte, gmaa gi mada, hana antimbi, biñaŋ ma nesba, biñaŋ ma fuuŋnate, a btooti biindi ma bi, a hú ma, awu ma umada megsa. Te gin gegegin gihúra, hali mbagi bów a gingegegin gihúra, gihúra gi maa ggí dúniyaa ma, gihúra gmaa ggi gdúba; Danbo danba umada gi gintin mo, gegedi gini gihúri gembe, gmaa ttínga antimbi to, njali ma unyódiyobdi gbembe hanu uu ddan sansena, hanu uu ddan baŧile, hanu uu ddan biŧilile. We tíngani hoga antimbi wi ma húri yaa, hanu uga antimbi hi ma húri yaa, aa tti toorat biñaŋ hanu uu ddangi a hotin giti hanu uu ddanga alama, a gi húri geegi. Antimbi he húri tita a gidéele, basgo hinooni btooti biindi ma, a gidéeli giindi ma binmegesi gi. Yaa wo yísi wo, a gembe ndu usiim gi, umbiiŧa damboo danba uton mo, ungíŧale, te danbodanba ugíŧalin be, umada númi fnbúŋ. Dong antimbi teeg siimble ngi bigi ma ameesni a gima binyaana bembe yísi, baso biwotina ad dúniyaa wo. Walla ugí ngi bàa ma a ffoda, a biiŧa hommu, bolo ayaate wommu bso, wii ma gboonj, wetinga uyaana be yísi wo unan yaa wo. Ndi hú ma nsiim gembe, hee, gbúŋ gi ma wi ma raa nan ungiti wi. He bina braa boobe nde, mmada yaa, biin yo ngi mo, be, be yori seyaa. Yaa mo we, uyaa mo unnúm mbúuta braa, aa tta gin mada, aa tta ginñiti gin hal, mma binyali fnsaante ma nyóbi. Ndi bsaanti ma ñób mo, binyaa ha, ha, aa tti, wo mbiin hala ahondi maa rraa. gimegsite gee gi, hali frosti aa tta nene hab, me unhúre njali ma ummeges ma. Mbúuta ttúuri Haala, aa ttúur andaŋ bari ahúri grosti, we gí gimegsa, anyo ndi binwuna, binwuna wuna andúban han fsúmli ma usanse, ftuug ma fana ma <hesitation> unyaanti fi a hí ma. Bari a mo weetta ggí uu ttin ñaama, ganti a ɓaali uwodi ma wi binyaana ho gí faadin fo gí nnadin ma ma wi ma nfayi sówni bra. Bari bayaa sam bâŋóodna a gii nyo ma, ndi unwundi hal, ñu suturat hal, ñun, unleef hal leefi ma andúba, ambata húr, ho gilla yaati fo nda yaati nda aga amegsa yis ma aga amegesa. We gimmadan Haala ma ndu wi nsúm wi ma raa nan nesba ungiti wi haji ma. Me we gí mmegsinte fi, a meese, meesen yo ngi biin yo, mboli biin waabo haan haan, be nayi gbeera, nfayi gbeera basgo, hinooni ginhotin giti súmmate. Gihotin giti ndu utuugnale, mo win bóotina unsibili ma, uriibale mbo fo fjaa ma fgí yoo, bânan yísndinde. Basgo hinooni biyaani bimeti nan mo nduulu, he gi sa agu uraaye. Te biñaŋ fana ta mada fnyís, nfyísdinde, gembe gmaa, ndi baga a mmeese, te ndi baga ameese, ba mbagi donde, a gwooyen baa ma, sam baginŧande baga megsinde, nesba a gboonje.